Iay zany tamin'iay mbola nianatry tame lycée tamignegny da nisy an'i zany hoe paëlla zany, tagliatelles zany, sakafon'olo lasta ame lasta Espagne agny zany, ta hagnadragny an'izany iaho, vasa akognaia loatry e siron'izany eo, izy sara izy ame sary fa gne magnamboatry an'azy e sy aiko.